تصور کٔرِو، اگر بہٕ پننِس دوستس معٲفی منٛگنہٕ خٲطرٕ ونان۔ تۄہہِ یہِ راتھ کوٚر، تۄہہِ چُھو بدتمیزی سان بَحَژ کٔرمٕژ۔ مےٚ اوس عام پٲٹھۍ پننہِ دٔلیٖلہِ ہُنٛد اظہار کرنہٕ یِو مگر تۄہہِ کوٚر مےٚ سۭتۍ بدتمیزی سۭتۍ بدسلوکی ۔ اگر أسۍ یہِ موضوع ختم کرُن یژھان چھِو، تیٚلہِ کٔرِو مےٚ معٲفی۔